Na kú kuii kuninró já uju <hesitation> kola'a paciencia kó nonró kudí, uju <hesitation> kani ini vanró já ñakadanró chí kuná'a uj <hesitation> cuenta ní nakandó, kuninrí ná kan ñajan xhitá chí, jadí kava'a kugan kandó ñá koku paciensia nró já kodi nria ñaxhí vii na ja nadá.